आ जु हमा देश ची ना ता हमा देश मा सब लोग क्रिकेट देखन भोत क्रिकेट देखन ,हमा गौ मा जु ची वने कब्बडी छिन कुश्ती छिन भोत देखन, पकड़म पकड़ाई ची अर खो-खो ची बच्चा भोत खो -खो खेलन।